Áh, bayde runiaz este, nii rgúuyas ah pues rzëdy ru ramá pues rán gá rama, zá ra miny býtxy ah, pues rán rabí xiná riennú rywx un txi ni rnii raba txicwen tond ra miny pues por que danëen ganu rzëdy nu’, zëgá ni ná xiná gygwëw láa ramá, pues entre mas este pues más zaru este ránnu máru, asi que ni rgá ryw nee zani ah pues nii ná becw cun bich, rá ni ah pues robte eamá rzëdy ramá zá’h rama gulá gáanu este ra-este ra, ra-ra many ny rzuah ra- rapajarit’e ah rá gug’ë ah, rá ni pues ránu entre laghá rama rzëdy rama la rá xiny ramá, tyez te zqué gpa ni gúunu, zëny rzëdy ráma zá rama txi, za gá ni rzëdy dad la xiny ni ah zëga ni rzëdy ráma lará xiny ramá xiná gy gack, tanto tuzy lorama zëga-zëga ztoo ra many.